Kua ääreta jaeko omombeu oï yandeve kiako, mbaeko oyapo jokua ää iya, kuarupi ou yemombaendua ikavigue opaetevape, omombeu öi kïraiko arakae yave va